Okei bema au arani kekei gagu bai avoiani moga bana torea bene iago garo vasivasi o imaima murinai vau bana gania kekei atoni neganai au gagu bai moga avoiani tu auna avoiani auwae iagomani vanugai ama wa lagasiani agurigiani agurigi gitakauani auna aroto gutugutuani arotogutu gitakauani agurigiani bena adari tarauani adari tarauani maki avaga kora gitakauani korana garo vasi o imaima bana gania kekei uranai be adari tarauani ekora gitakau gitakauani ekora meuani moga muri gerenai kekei vau bena auna akoki vagiani akoki vagiani karava atutu gitakauani bena auna anonoani auna anonoani mu ea kaukau gitakauni atorekure torekureani eakaukau gitakauani asiri fakafakaiani be nanuna e lalana mogeri maki avaga kakoro gitakau gitakauni garo rua toi bene gabia uranai beboragani garina be auna mo bai tu mogesina agauvei iagiani ian anono kaukau gitakauani benamo aguratogaiani fani ai elaganini kota gaganiani Mo kavina moga ma agabiani ma ganono guiani ganono seguseguani mo bene lagani garo tai ma bagana gania uranai be auna mo bait u mogesina aveiani ma anono guiani ava agabu segu anono segu gitakauani atoreani eraganini mo bai moga garo vaga ruanai ma gaganiani maea mo kotuna ta garo vaga toina gana ma anono goiani moga gagani gosiani garo vaga toinai mo anono goiani kekei moga ma agabiani ma gaganiani maiga be mo bai mogesina agabi logoani agauvei iagiani atorega torega gitakauani be mo bai o mo burega moga ia asi eboragani korana agunagave iagiani agima magurini be vekwaragi atoni bai na be au na tu agauvei iagi ginikauani anono ginikauani adari gitakauani karavana maki avei ginikau ginikauani korana mo burega moga garo vasi o imaima gana gani iaia bene au asi aurani ia bene boraga au asi aurani ia bene lakava be au gegu gauvei mo bai moga auna tu mogesi agauvei iagiani korana gita vanugai ta tanuni bene. Garo gutuma bai goitagona gita gerai tu gwagigi garo sebonai mo bai tadogariani atoni neganai auna bai mogesi agauvei iagiani nega vovoka tu dori mo garo vasivasi gaina mo burega gagani iagiani bena goi am burega non notore gitakaua nogani iagoa garo rua toi botoni neganai goi gamu burega tu mogesi bono veia mai bai o magani lekeriai goi gemu mau a gemu bono gauvei iagia tu goina mogesi bono gauvei iagia nai gamu burega moga bogan bogani maukaiani garo rua o toi vasi maki bogani iagiani mai burega lekenai dia ma gera aisi ba friza gaburiai be bono nono geregerea gita vanugai ta tanuni tarimarima gita gera burega gabi logo gabi tago mogesi bita veini korana autu mogesi aveini bene garo vanagi vanagi kekei mogesina kekei agauvei iagiani kekei burega lekeriai kekei moga ama ama kiragiani kekei auna aveirini veigari burega lekeriai tu mogesina kekei ama tore foforiani kekei korana burega ganiganina bene namo bene tanu mauka garo rua toi gani iagina bene gora atoni tu mogesina mo bai moga agauvei iagiani kekei nai moga ama tore foforiani kekei. Mogesina kekei korana burega goitagona toma tu gwagigi foroforo be burega odogariani taimnai goi bo gunagaveni neganai goi gamu burega tu beve namo gauni gam burega bogani daudauani kekei nai auna mogesi ama tore foforiani kekei mo burega lekenai kekei tuna mogesina kekei nai burega tadogarini tarimarima gabi logori magurina tu mogesina kekei nai auna mogesina ama tore fofori gitakauani kekei burega lekenai kekei tuna korana bai tu dia bodogari kavaiani eurani tarimana o moni na tavoiani goi gamu bai tu bono tore gitakaua bono nono gitakaua kekei tanikiu